Ñy manenty filima mampihehy ñ'ahy ñy teako, ñ'antony :-Mba fialam-boly iñy ro fañaria eritseritsy, añaria ñ'alahelo, mba homehomehy teña manenty azy, mba falifalymanenty azy, afa-po soa teña, miala lavitsy an-teña ñ'arety loha noho ñy tsy filaminan-tsay an-traño ao na aminy ñy fiaiñan-teña.